Raha kelikely afaky zakako momba gny kolotsainan'ny etats-unis a, de hoe, ah manana anizay toetsaina hoe rêve americain zay ereo nofinofina amerikana zay ereo. De hoe fiasana mafy mahatafita, ah sy mahasambatsy amy gny fiaigna. De etazonia koa ah tananan'ny fanaova film izy io mana an'i Hollywood. Ao aby gn'ahitavanao gny karaza films sy gny karazan'olo malaza rehetra. Ah ho fagnampin'izay avao koa, Etazonia somary mana kolotsaina mivantana zay izy io sady misokatry malalaky ho an'i rehetra vao koa de.